Pues arlek shoguayew para larti aran lo que ambiold tanto nat tan nipeland tanto munguich por ejemplo lacandoc nangon kit lautiel runch naw porque aguield oss rumean ti alimento guma guiña acuel loque pues guma ñe akoit puros akoij najñe ti ti alqui alat lumiel guiñepelan naj lok altield lamba jay jay este machoguan chiej por eso pues najñe guashaj mataran nalok nan wold palmel ti mi verdura palmel ti mi papas mi zanahoria algue loque ambio losh fuerza anok mas ahuelok natan ni peland o mongui o shonimunguit de de cinco seis miniatura a veces de tanto mackiut pues ñajne atotowuand pues otoaran nango este tikien pajiow tikiend gumi punchield gumi po pans tokey an lamen anokey ajo kirimi pin pajeañe najñe navet nashisha aconticukiñet lamandiumi caldito amoit monguich amoy tata ñipeland nanguet pambiold mash nibeu fuerza majlokiuit najñe atotowand nangorriu anok nangorriu akoit kie shubaye naibet shubaye ambiold altiel apen pues gumañe paramait pero aguey ambiold shubaye amel este kiriu mi chupin mi ceboll pajium y aj ñean nanyiold que o monguiwch apmoit pardon ma majer fuerza najñe. Pero pues gana inat ca pues shuwaye ñipeland pues langu muach mi cuald langu muach este mi ma mi tek niñacue a veces angaluk alok pastilla angalok guñacu chimangañu pero lo que mas mas ñe paramacaran y angue lo que pambiolt shuguaye munguitch aguet lo que pos mas najñe lo que alok tiel kiambalj amoit anok tuki lanbol kit nango coit ti gumi nango mi ti tiempo sin munchield sin mu pans porque lam lamojua la aceite y en meawa nanguey apambiold lo que ñipeland se que a veces ñielandiold gumie nandiold pero najñe moit porque aguer apambiold.